тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз

қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
біздің барлығымыз сөйлемімізді былай бастап көрген болармыз
егер де мен мектепті бітірсем университетке түссем дипломымды алсам мынаған қол жеткізсем ммм ертең мен мынаны алсам сондай бақытты болар едім
өмірім сондай тамаша болар еді деп
дәл осылай қарт адамдардан да біз өткен күндер қандай тамаша еді
ол кезде осылай болған кезде бізде бәрі тамаша болған
қандай керемет кездер еді деген ностальгиялық сөздерді де көп естиміз
енді қаншалықты біз і жиі қазіргі сәт қандай тамаша мен дәл қазір бақытты болып тұрмын деген сөйлемді біз қаншалықты жиі естиміз
иә шынымен де біздің өткеніміз бен болашағымыз қазіргі сәтімізден әрқашан жақсы бола бермейді
алайда біз солай ойлай береміз
біз үшін өткен шақтар әрқашан тәтті күндер ал болашақ бізге үміт күттіретін ең тамаша күндер болып елестейді
неліктен екен
миымыздың былай ойлауының да себептері бар екен
зерттеулер бойынша көбінесе біздің миымызда оптимисттік субъективтілік жұмыс жасайды
яғни біз әрқашан өзіміздің болашағымыз қазіргі болып жатқан оқиғалардан қарағанда жақсырақ болады деген ойға сенеміз
тағы да психологияда пальяно принципі деген ұғым бар
ол бойынша біз көбінесе өткен шағымызда болған оқиғалардың ішінде жаман оқиғаларға қарағанда жақсы оқиғаларды көбірек есте сақтап қаламыз
және де ностальгиямен ол сәттерді еске алып отырғанды жақсы көреміз
әрине бұл тек қана ы депрессия стресске ұшыраған адамдарға ғана қатысты емес
олар көбінесе керісінше болған сәтсіздіктері туралы көп айтқанды жақсы көреді
ал көпшілігіміз үшін сол бір өткен шақтағы тәтті күндерді еске алу біз көбінесе сол кезде болған ең жақсы оқиғаны ғана есте аламыз да ал күнделікті болып жатқан бақсыздықтарымызды немесе ішпыстырарлық жалықтырар оқиғалардың барлығын ұмытып кетеміз
сөйтіп біз үшін өткен шақтарымыз сондай тамаша ал болашақта бізді ұлы істер күтіп тұрғандай әсер болады
шынайы мейірімді қолда жаралған соң
келеді бақытты болғым
тек шынайы жайнап
өзіңізге өзіңіз жиі айтасыз ба мен бақытты болуға лайықпын бір күні мен бақытты боламын деп
бақытты болу біздің барлығымыздың мақсатымыз сияқты
тіпті бутан деген кішкентай корольдікте мемлекеттіктің дамуын бақыттылық деңгейімен есептеуге көшкен
яғни олар жалпы ішкі өнім емес жан басына шаққандағы өнім емес бақыттылық деңгейі елдің дамуын көрсетеді
ыыы айрис мосс бастаған және де басқа да психологтардың зерттеулері бойынша біз бақыттылықты өзіміздің мақсатымыз еткен кезде біз көбінесе бақытсыз бола түседі екенбіз
егер де біздің бар ойлаған мақсатымыз болашақтағы бізді бақытты ететін болса онда біз қазіргі сәтімізде бақытты болуды ұмытамыз
себебі біз ешқандай ойсыз бір мақсатқа жетсем бақытты боламын деп ойлап жұмыс істеу арқылы бір күні сол мақсатқа жеттік деп ойлайық
алайда біраз уақыттан кейін барлығының ыстық суығы басылады
сол кезде біз қайтадан бұрынғы өзіміздің деңгейімізге қайтып ораламыз
егер де сіз ойсыз бақытсыз болып жүріп бақытты боламын деген ойда болсаңыз онда қайтадан сол бақытсыздық күйіне қайтып келеміз
енді осы ойымды бекіту үшін мен сізге психологиядағы ең таңғалдыратын және де ең көп кездесіп ең көп дәлелденген зерттеу жұмысы туралы айтып берейін
зерттеулер бойынша ұзақ уақыт мерзімінде лотереяны яғни үлкен джекпотты ұтып алған адамдарға қарағанда параличпен яғни аяқ қолы істемей қалған адамдар көбірек бақытты болады екен
таңғалдыңыз ба
жаралған соң
келеді бақытты
бірінші жағдайда яғни джекпотты ұтып алған кезде адамдар әрине қуанады
бақытты бола түседі шаттанады секіреді
алайда біраз уақыттан кейін барлығының ыстық суығы басылғаннан кейін олардың бақыттылық деңгейі яғни көңіл күйлері лотереяны ұтып алғанға дейінгі деңгейіне қайтып оралады
олардың яғни өмір туралы ойлары өте жоғары болады басында лотереяны ұтып алғанға дейін
қандай керемет
алайда шынайы өмірдегі олардың қазіргі бақыттылық деңгейі бәрібір сол күйіне қайтып оралады
ал жаңағы ы аяғы істемей қалған адамдар ше деп ойлаған боларсыз
олар неге бақыттырақ болады деп
әрине ең басында қысқа мерзімдік кезеңде олардың бақыттылық деңгейі өте төмен түсіп кетеді
себебі ол өте ы шок болатын оқиға деп ойлаймын
ешкімнің басына келмесін
алайда біраз уақыттан кейін оның да ыстық суығы басылады да ол адамдардың бақыттылық деңгейі өмірді бағалау деңгейі қайтадан бұрынғы деңгейіне қайтып оралады
ііі менің айтқым келгені қазір бақытсыз көңілсіз болып жүру арқылы біз болашақта бақытты бола алмаймыз
күнделікті өміріміздегі біздің бақыттылық деңгейіміз яғни көңіл күйіміздің жиі өзгеруіне мән беру ол соншалықты маңызды емес
яғни болып жатқан оқиғалар бізді мұңайтуы мүмкін жылатуы қуантуы мүмкін
алайда болашақтағы біздің бақыттылығымызға соншалықты көңіл бөліп сол күні мен бақытты боламын деп ойлау арқылы біз керісінше өмірімізге бақытсыздықты ендіреміз
өйткені қазіргі сәтте біз өзімізді бақытсызбыз деп ойлаймыз
жаралған соң
келеді бақытты болғым
тек шынайы
сондықтан болашақтың бір белгісіз сәттерінде бақытты болу туралы армандағанша немесе өткен шақтардың тәтті оқиғаларын еске алып қайта қайта айта бергенше дәл қазіргі осы сәтімізді бақытты болуға неге арнамасқа
неге дәл қазіргі болып жатқан оқиғалардан ләззат алып сол сәттердің қуанышын тойламасқа
иә қандай оқиға болсын қандай сәттер болсын оның дұрыс жағын көре біліп болашағымыздағы біздің жақсы болуымызға біз еңбек ете аламыз
қолда жаралған соң
келеді бақытты болғым
бұл армандамау керек болашақтағы жақсы күндерге сенбеу керек деген сөз емес
бұл тек қана өзіміздің көңіл күйіміз бен бақыттылығымызды қандай оқиға болсын қандай сәттерде болмасын өзіміз өзгерте алатындығымыз туралы подкаст болған
сондықтан дәл қазіргі сәтте бақытты бола түсіңіз
және болашақта да бықытты болыңыз
өткен шақта да сіз бақытты болдыңыз деп үміттенемін
тек қана біз қазір бақытсыз болу арқылы болашақта бақытты боламын деген ойды өзгертуіміз керек
мейірімді қолда жаралған соң
келеді бақытты болғым
егер сіз дәл қазір барлық нәрсе сізге ұнамайтын шағымдана беретін мұңая беретін жылай беретін нытик болсаңыз болашақта да дәл сондай жылай беретін шағымданушы боласыз
яғни мақсатыңызға жетсеңіз де сіз бұрынғы қалпыңызға қайта келесіз
сондықтан бақытты болсаңыз бақытты болуды қаласаңыз дәл қазір бақытты болуды бастау керек
және де ешқандай адам өмірдің барлық аспектілері бойынша барлығынан бірдей жетістікке жетіп барлық сәтте бірдей бақытты бола алмайды
сондықтан қолыңыздан келген қолыңызда бар бақыттылықты бағалаңыз
және де әрбір адам барлық жақтан бақытты бола алмайды деген ұғым психологиядағы бақытты тежейтін нәрсе қызғаныш дегенді алып тастайды
сондықтан ештеңеге қызғанбаңыз бірақ қызығыңыз
бақытты болуға сеніңіз және қазір де бақытты болыңыз
келесі кездесекенше сау болыңыз
келеді бақытты болғым
тек шынайы жайнап жаным
келеді мендегі мен жалған күлмеске
сөз бердім бүгін адасқандарға ермеске